दक्षिण अफ्रीका'एत संस्कृतेयेचि भार्सन आस। तातुथ जाई त्यो बाँसो आनी परंपरा आसत। लोकांक संगीत, नाच, रग्बी सर्क्या खेलाचोय आस्वाद आवडत। लोकप्रिय खाना जेवनात ब्राई (बारबेक्यू) आनी बनी चौ हाँचो आस्पाव जात। कुटुंब आनी समाज हंका खुब महत्व आस। देशात परंपरिक आनी आधुनिक असे दोनुइत्सव मनेतात।